<noise> Men <hesitation> mushuk yoki itga ega bo'lishni afsal ko'rish orasida mushuka ega bo'lishni tanlagan bo'lar edim. Sababi mushuklar <hesitation> itlarga nisbatan <hesitation> yoqimtoy va halol hisoblanishadi. Mushuklar doimo o'zlarini ozoda saqlashadi va odamlarga ham do'stona munosabatda bo'lishadi. Mushuklarning muloyimligi insonlarning kayfiyatini ko'taradi. <noise>